Oy! Misaotra besaka anao angahy e raha sisy anao longany zaho a. De oy! Asa ino loatry raha nataoko aha mety very hevitra zaho avy angambany mety nasahy namono tena tany si raha ohatra ka hoe sy takeo anao fa oy! Enjana any e ngahy raha nahazo anahy iny tena hoe aha efa tegna nanohy fo mbana manohy heritritra si za taminanjy iny.